दुन्या में सबसे बुधिमान जानवर चिम्पांजी, डॉलफीन, कवुआ। हाथी के मानल जाल छे अफरीका में अफरीका के ग्रेटोता। इंसानों के सब्द को जल्दी सीख जाथ छे कूता इंसान से असानी। से दोष्टी कर लेवल छे चूहा, कभूतर, बिलाई, अग बबून भी बुधिमान जानवर में सामिल हो वल छे सी लायन के पास भी। रीजनिंग कैपिसिटी हो खत छे यह नमबर्स को पहचान लेवल। छे चिम्पांजी इंसानों का हु बहु नकल कर लवल छे।